زه خپله شخصاً نه اورم، خو کولای شم د اتیا لسیزې او د نن ورځې موسیقۍ تر منځ پرتله درکړم، یا د دواړو ځانګړتیاوې در وښیم، تر څو ته پخپله پرېکړه وکړې چې کومه خوښوې، یا شاید دواړه!